انا بالنسبه ليا أفظل حاجه نكمل بيها يومي: هيا إني نروح ندير فيها دوش خفيف ، ونقرأ شي كتاب هكا ونحكم بلست يقبل الوقت <hesitation> وهذا هي نكون نظيفه على الاخر ونرقد بكري معناها هذا هو أهم حاجه بالنسبه ليا بش يكون عندي <hesitation> بش نكون <hesitation> عندي روتين مليح معناها يكون جسمي رايح.